Ngol lanndol kaa mi jaabike ɗun no, mi jaabike ngol dowto. Aɗa waawi yawtaade. So wanaa so tawii jon kaa waajibi so wanaa neɗɗo fillitoo e maggol. <hesitation> Landi landi ngara ngaratinteeɗi ɗii <hesitation> affere majji ana tiiɗi seeɗa, so ngoonga. <hesitation> Jooni non so waajibi so wanaa ngol jaabee <hesitation> neɗɗo jaaboto.